खास कर के जड़ीबूटी हमैके दबाई बिरो के लागि चाही कहे क पहिला के लोग सब जाड़ूबुटी से दबाई बनायल । ओकर निमन होके कॉनो दुख बेमारी होके त जड़ीबूटी के दबाई से निमन होखे चाइनीज दबाई उसए न करे । चाइनीज दबाई लोग न लगाया कहेके जड़ीबूटी बहुत आछ बा जड़ीबूटी बेफाइड वी न करी फाइदा न कड़ी त बेफाइड वी न करी । ओकर जहा तक के फाइदा ब कहेके पहिला के लोग सब कॉनो हाथ गोर टूटे त जड़ीबूटी से ठीक होखे दुख बीमारी होके त जड़ीबूटी से निमन हओके। जैसे की जड़ीबूटी से आवी वी बहुत आदमी सब जदबूती के मनैया लेकिन लोग आ कथी होगेल ब की सुख मार हीगेल बा । चाइनीज लोग सब दबाई चाही नेपाली दबाई चाहे इंडिया दबाई लेकिन जड़ीबूटी सब से जड़ीबूटी बहुत आछ ब जड़ीबूटी दबाई बिरो के लगी । जड़ीबूटी नई जड़ीबूटी चाही ।